ممكن نحقق السلام العالمي اي ليش لأ - اذا كان اكو قوانين صارمة وقوي ، يعني قوانين كلش قوي انو تجرم الخطاب الطائفي والعنصري وو كل الخطابات الي الي تعمل زعزعة بالامن وتعمل فتني بين الشعوب، هذا الشي كلش غاح يساعد